باش دير صالاد دو فروي فاصيل عندك مينيموم يكون عندك ثلاث انواع تاع ليفروي هادوك ليفروي لي يكونو عندك تقسمهم اون بتي دي من موراها ديرلهم سكر على حساب الاحتياج تاعك وتخليه يطلق وتزيدله يلا بغيت شوية جو ولا ساديبون يكون عندك سيرو ولا تزيدهوله